די ס'איז דא אפאר מינע דרייערס וואס מ'נוצט אויפצודרייען <hesitation> <hesitation> נאגלעך, און די וועג וואס ס'ווענד זיך איז ס'ווענד זיך וועלכע נאגל, ס'איז דא א נאגל וואס האט נאר איין פלאכע שטריך וואס נוצט מען א- א דרייער וואס ס'דרייט ארויס ס'האט נאר איין שטריך, ס'איז דא וואס האבן אזאלכע פיר עקן איז דא א דרייווער- א דרייער וואס האט פיר עקן און אזוי ווייטער.